सु एक या द्वी दिन रखी सकद तुम नी तर कुछ सब्जियां छन जो जैक तुम धोरी सकद ज्यादा दिन भी। नी तो ज्यादातर त यैनी सब्जि छन जो खराब हो जैली द्वी चार दिन बाद।